Boshqa sayyoralarni mustamlaka qilish bu- <hesitation> odobdan emas. Chunki misol uchun tasavvur qiling, boshqa sayyoradan <hesitation> kimlardir kirib bizni yer sayyoramizni mustamlaka qilmoqchi. <hesitation> Urush bo'lib ketadi. Qanchadan-qancha odamlar qirilib ketadi. Bu hech kimga yoqmaydi. <hesitation> Tinch yashab turgan <hesitation> aholini <hesitation> tinchligini buzish ham katta xato bo'ladi, shuning uchun har kim o'z sayyorasida tinch yashashi kerak.